يعني في بعض الأحيان الفن يكون له تأثير سلبي يعني، يعني لو تم إستغلاله بشكل سيء، يعني إذا كانت الأعمال الفنية فيها رسايل عنف كراهية ترويج لأفكار ضارة الفن ممكن يكون وسيلة يعني تأثر سلبي على العجول خصوصا على الأطفال مثلا ما نشوف في بعض الأفلام والأغاني اللي بتروج لأفكار سلبية وعنف والضرب.